أكبر حيوان رأيته من قبل كان فيلا في حديقة الحيوان. كان ذلك أثناء رحلة مع عائلتي قبل بضع سنوات. كان مشهدا مدهشا لرؤية هذا الكائن الضخم يتحرك بهدوء وثقة!